ⴰⵙⴰⵇⵇⴰ ⴰⵍ ⵙⴰⵔⵉⵏⴰⴽ oⵓ ⴽoⴷⴰ ⵉⵇⵇⵍⴰ ⵢⵉⴷⴰ ⵍoⴱⵇⵡⴻⵏⴷⴰ ⵉⵏⵙⵀⴰⴰⵍⵍⴰⵀ. ⵉⵔⴻⴽⵏⴰ ⴳⴰⵢⴰ ⴳⵓⵀⵉⵏ. ⵉⵔⴻⴽⵏⴰ ⴳⴰⵢⴰ ⴳⵓⵀⵉⵏ ⵉⵏⵙⵀⴰⴰⵍⵍⴰⵀ. Oⵏⴷⴰ ⴳⵀⴰⵔⵜⴻⵔⵓⵏ vⵉⵡⴰⵔⵓ ⵡⴰⵏⵏⴻcⴽ ⵏⴰⵎⴰⴷⴰ. ⴰⵙ ば ⴳⴰⵜⴰ ⵏoⵏⵉⴰⵡⵉⴽⵉⵔ ⵜⴰⵏⴰⴽ ⵏⵏ oⵉⵍ. ⴰⵙⴰⵇⵇⴰ ⵍⴻⴳⴰ ⴰⴳⴰ ⴰⴳⴰ ⵍoⵇⵡⴻⵏⴷⴰ ⵉⵏⵙⵀⴰⴰⵍⵍⴰⵀ.